Ki lalenna lino e mega bahasa engka bahasa indonesia engka bahasa ugiq engka bahasa inggris engka bahasa arab engka bahasa prancis mega mopa bahasa laingnge